कृतिम मिठास का बहुत फायदा हवे जैसे कि कम कैलोरी मिले ला। एसे स्वास्थ्य भी बढ़ेला, लेकिन एकर कुछ नुकसान भी हा जैसे ई से आंत के स्वास्थ्य का खतरा होला, वजन बढ़ेला, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिले ला।